اول حاجة هتجيب كنكة صغيرة بعدها هتحط مية فيها مية على قد الفنجان اللي انت هتشرب فيه القهوة بعدها تحط معلقة قهوة او معلقة ونص ، تمام وفي حالة ان انت عايزها سادة او مظبوطة هتحط السكر عل- عاللي يعجبك و تقلبها كويس بعدين تحط الكنكة ع النار ، نار هادية ، اهم حاجة تقلبها شوية بعدين تسيبها لحد ما تعمل وش وبالهنا والشفا